Lopët dhe dhitë mund të bëhen shumë dashamirëse me patrunet e tyre, duke treguar sjellje si t'i ndjekin, t'i lëpijnë ose t'i fërkojnë. Kjo është një sinjë se ato njohin kujdesin e tyre dhe përgjegjen në mënyrë pozitive.